Ny fomba famokaran'ny lokanga feo, ny lokanga kara hendrika gitara izy fa izy tsy mitovy aminazy, karazana hoe misy tahon-draha kakazo hely adrisodriso aminazy ary hafaka manaboka feo arakaraka ny naotiny zay tadivinao.